Teret min yiiji anfani ƙai min yiijin wemmoi ƙai. Teret shuran ƙa teret min ndang shaaron ya ga̱ɗɗa̱a̱mu min dang shaaron i min ndang temmo̱n ya ga̱ɗɗa̱a̱mu temmon ya ga̱ɗɗa̱a̱ ma i min ndang temmo̱n ya ga̱ɗɗaama ya yaamu min ndang temmo̱n ya ga̱ɗɗa̱a̱ma tattaamu min ndang temmo̱n ya ga̱ɗɗa̱a̱ma iyyaamu min maa kpaɗɗuɗo min temmanjo min ndi shaɗina minun di biyan shik ga̱ɗɗa-ga̱ɗɗa̱ mimun ndi shiɗɗirna̱ mun di shar mimun mumu ndi shwaarina mundi shudiro shik ga̱ɗɗa̱i min ndi biyina shik i-i ma ta̱ga̱r mai takaɗɗa minu ndi biyina minun ndi shardina, i ƙa teretti ma yiiƙo mimun pali numun npero̱n piira, minun npero̱ piira minun nɗungƙo shaɗɗuro̱i min nshaɗɗuro̱ ya dangai munu shaddir na, munu ka kwadugo shaɗɗiraani minun npali minun wa patiru muni ma patrina minu bibbina yai minu maa bibbiƙo yai dimba̱-dimba̱ kaf <hesitation> minun shwaɗɗuttu minun maa shwaɗɗirna minun npero̱n piira minun nwa patturu.